हांव कामाक बगीन योंक जाउंगण झाल्यार आपल्या सिराक कित्याक कारणां। उशीर जलो तेह सांगतलो जैसे कि घरां कोणाक माजी गरोज। आसली किवा खूप गाडी आसली येता उशीर जलो मुन।